اذا رجعتو خمسين سني لي وغا! ، اول شي اقعد اعملو ازغع، ازغع بحيث اعمل الدني كلا خضغا، اشقد اطيق حتى الجيل الي غاح يجي يكون يعيش ابيئة صحية، بيئة بيها اوكسجين